Tsotra gny mahandro lasopy, tsotsotra. Alana rano ampidiry agnaty vilagny, atikitsy ambony afo may, avelavela mafana eo izy. Maka hanao paty, ampidiry agnaty rano igny ao nofa nangotra zany gny rano ambony vilagny igny, ambony gn'afo igny ao, da ajoboky ao gny paty igny, malemy igny, asia sira asia sôsy mifangaro aminazy aby da zay lasa manjary lasopy. Tsotra, tsy sarotsy.